<hesitation> Izy kà zen̈y za han̈ano hitondra kônferansy amin'olo mitandren̈y maro zen̈y. <hesitation> Vôlohany zen̈y lamba-nakà zen̈y mila mipetraka tsara mila mihaja tsara tsy araiky, mampalaizy za zen̈y tsy araiky mampanahiran̈a za in̈y. Aviô zen̈y mila omaniko zen̈y raha handeha ovolan̈iko ndreky raha handeha vilibilariko. Karà zen̈y.